Eey, kadi ɓe, jaɓɓorgo e hoore mawni, hayre duniyaa mbaɗa ɗum ko ɓuri dorgo. So wonaa, so mawni yahi, kadi kuugal ɓuri no ɗon feewa. Daaba ko jango, gasaaji, e jooni ɓuri laawol e suudu.